Raha zaho manokana aloha raha ohatry hoe hampianatsy gny gnanako hitaingy bekany aho de asiako an'iregny pneu rôy ankoatsin'le pneu mahazatsy regny, lasa le re- quatre roue regny zany e; de regny zao lafa zatsy am'izay, tsoahako iraikiraiky, tsoahako raiky lasa telo tavela lafa zatsy an'ny telo igny koa i tsoahako koa raiky, de roa am'izay tavela abakeo.